<hesitation> Fomba fitehirizana tongolo ndraiky tongolo gasy ndraiky, <hesitation> afaka atao <hesitation> aparitaka atao ambony siman, aparitaka atao ambony siman igny izy magnintsignintsy tsy mafagna sady azon-drivotro na ahantogna ahantogna ambony, ahantogna ambony ambony salazagna no mampaharitra azy ela.